Nhuha ni nhe gbayara ikwu okah olu-nweve mara nye agwa nmegu nyebido nu kah obite ngam nhana bia oro ineh ele-anya meh shi wuri soh soh elegumaka anya moh nyeke bitali iwai nu oro omaya mah iwai akah osog sih elemako nu ewere ikeh badu di ni ederezi anya zila nham osoh soh obu-ha nbu nha mere su check nhahaya nbwnbu nyeobula igwudayali nu owhorla nyeotu orlu orlu oleyedu anya ali maka okah ekile so that njinu nwere that obah nhe-emekwele tah edido meku-ah nhehaweh megah etu ngba so that obu imekwele okobu nya-nhe lugu mah nwere orhamene zi ordyla nga izor orlu nwere ayi ijo gweda anya ali check gbu check gbu before ahahya ban ban one or anya ali madu ni nhe gbayana nwere ola nwoi eliwo orlu yeah iyelegbuah ule lekwata ule enmah udula nge ilugo nwere nu ibodo kuma okah nwere berele. obu nhiha zina nji nu nwere legbu-ah elegbu.